زه به د خبرو پیل داسې وکړم: زه ډېره خوشحاله یم سي نن په دې ښایسته محفل کې د تاسې قدرمنو دوستانو ترڅنګ یم. زموږ د ننني محفل موخه یوازې خبرې کول نه دي، بلکې موخه دا ده، یو له بله زده کړه وکړو، یو بل ته الهام ورکړو او خپل ذهنونه د مثبتو فکرونو لپاره پرانیزو. زه هیله لرم دا شېبې به زموږ لپاره د خوښۍ، تفاهم او یووالي شیبې وي.